پاسیم دوست، عزیز ھی اوان مین اگتی کاڈھین، پئسا پلا ہے کیڑی کاما جا۔ تمین اگتی آوا، امان بھیڑی سٹھی زندگی گزارا۔ اگتی نکرتی جائون۔ ائین او سون پچھی مانجی خوائش ھا ہے۔ جیکڈھن پئشی بچی لی تو سجی پاکستانا جا ٹوئر کرین۔ آپکا ملک پاکستان گھمڑ چاھوین۔ پاکستانام جی جکو مین مین علائقی ھی جیون پنجان، بلوچستان ہے، کی پی کی ہے۔ زاھری بات ھی غریب منکھ کو جا سگھی۔ پر مانجی لائتری کھلی تو منین گھمڑین ہے۔ منین ملک گھمنڑ ی ھی اوان جی لسٹ ٹیھوڑی ہے۔ مانجی خواھش ہے آمریکا گھمڑ، انڈونیشیا جین بیٹین گھمڑ۔ اٹھو زبردشت، سٹھین منکھین ریئی چھی، گھمڑیم منان سٹھا وڈھک سئکھے۔ غریب آپان جیڑی منکھ تو کو جا سگھی پر جڈ اللہ سائین جی طرفان لائٹریکھلیلی جا ہے تو سب کجھ ھنی جا ہے۔ لائٹری منان کھللی ہے۔ <hesitation> اویم غریبان جی ٹابران، اوڈان، بھیلان، میگواڑان جی ٹابران ڈریسا گیتی ڈیڑ۔ اوان پینسل، کتابین اوان جیا جکو ضروری شیا ھی اوا گیتی ڈیڑ۔ تمان شیا ء ملیا ھی جکو، جکو باڑا غریب ھی اون روزگار نالا ملئ تو اون روزگار کھولیتے ڈی۔ اوجئی سپورٹ کرنڑ معنی ھیک سٹھی بات ہے ۔ماجی حساباس ۔مایجی دلی جی خوائیش ھئ ۔جیکڈھن مانجی لائیٹری کھلی توبائی قائید خرچ کرین ۔ کاتو مانجی فیملی تو تھوری اگتے نکروڑی ہے۔ این جکو ڈجے آسپاس جکو پوٹھی ھی اوان جیوسپورٹی جی ضورت ہے۔ جکو مانجی کمیوٹیاوین اگتی گیتی آوین اوم غریب میکھئن ما یماریا ایڑیا ھی جکو اوین اکڑی پلین اوان بچاران اتھے اتری پیسی کو ھی جکو اوین سٹھا عیلاج کراسگھی۔ سٹھی اسپتال ھوی تو اوین سٹھاعلاج کرا سگھی ۔فری ھوی تو ھرکو علاج کرا سگھی۔ جکو فعی شئی ھوی چھی اوی شئی مین فئیدا گھٹ این نقصان ودیک ڈئی چھی ماڑی خیالام ۔جڈ کو شئی کھولی تو اوان کئی ھا شی فری ہے۔ تمی ایم فائیدا اچاجا ۔ پر مین حیک اسکول این ھیک اسپتال کھولڑ چاوین چھے۔ کا تو ٹابرین سٹھے نمونی پڑ سسگھی ۔این جیکڈھن کو بیمار ھوی تو اون علاج کرا سگھی۔ لیسٹ سپوڑٹ جکو سرکاری اسپتالا ھے اویم صاکٹر علاج کونی کری پر ڈن سجو ٹکٹوک ،فیسبک ھلاڑی پوری ھی ۔جکو دوایا ھوی اچانی جائی۔ جکو پرویئیٹ ھے اوا سٹھیا ھی ۔ مین کوشیش کرین تو رابط کر سگھی پر آپکا معنی خرچ نہ بھرسگھی فیملی لی ۔ این آوی آپکا علاج کرانڑی لی تو مانس رابطا ایڑی طریقی سے کری ۔ مین بہ ایڑا طریقا ٹھاوئن واسٹاپ پر یا فیسبکا پر ایڑا گریپ ٹھاوین جکو مانس رابطا کرسگھی۔ جون اواں پہسہ ملی سگھی ۔جون ھیک کام کری پلا ایدی کری پلا ۔ او بھی کام کری پلا ای طریقی سے مین بھی ساگھی طریقی سے کام کرنڑ چاوں ۔ ماں جی دلی جی خواش ھی ، بگوان کی چھے تمی ماجی کرا این انسان ذاتی جی کرا تو تمان سب کچھ ملی۔ غریب نہ فائیدا ڈیئنڑ این آپکو زندگی بھے اگتے گتے آرنڑ ۔ آپکی زندگی سداری این آپکئ ٹابران فیملی جی بہ زندگی سدارین ۔ اوس پچھے آپکے کاکے ،مامے ھے اوان بھی اگتی جیتی آنڑڑ شھرا سامیائین اوان جی ٹابرین جی تعلیم ڈی کاتو آپرڑی لے تعلیم ھی واعد ذریا ھے ۔ دنیانم ھی اج کل تعلیم ، تلیم سوا منکھ اندھی ہے ۔ منکھین کئی چھے تو ڈو آنکھیا اللہ ڈیلیا ھے ۔ ھیک آنکھ ھی علم ۔ علم حاصل اوم تمان بھلے بھوری جی خبر پڑی ۔تمان کے شئی جی خبر کونی۔ دنیا مین اگتے نکرا این آپکے ٹابرین بھے اگتے کاڈا ، اٹھے ایون بیلے ھوا نش مین تمچے زندگی تو ختم کرلے ھے این ٹابران جی بھی ۔تمی تو کئی کونی پرالی۔ تمین ائون کر تو کو شئی فری ملی پلی جو مین کیلے اسکول کھولی فری موکلا تمین ۔امچی کمیونٹی ھا ھیک خامی ھے، تو آپکے ٹابرین پڑائڑ تو کو چاوی پر دنداکراوی فلانا دندا کرتیا۔ ایو کو سوچی تو ایئی پربا پڑی تو ماجی بھلے ھوی۔ امی تو ایون پوری ھوئڑی پلی ھو پر ٹابرین تو سدری ۔ ائون کڈی کو سوچلی کو نی کڑین۔ خاص کرتی جکو بارائیڑی جی علاقی ھی خاص کرتی بنیا ڑی۔ جٹھے ھاڑی یا جکو مذدوری کری چھی اوان جی ٹانبرین جی تعلیمی تبا ھی۔ ماڑی سوچ ھچ ھی تو اوان سجان بھیڑی کرتی تعلیم ڈیڑ ائین اوان اگتے کاڈن ائین چائی اوا ملکا جی لیولا پڑھن چاوی سٹھی ھوسیار ساگرد ھوی تو بلھین باری ملکا جی لیولاپرجا تو اوجی مین سپورٹ کرنیلی اولی مین خرچ کرڑی لے تیار ھین۔ جڈ اوا فملی ملے آپو جکو بات کرون پلے اوالائیٹری جی ھی اوا خس نصیبا جی کھلیچھی۔ ۔این مین ملکا جی لیوالا پر گھمڑ چانوی کا تو مہین کراچی ھئک دفعہ گلا ھین۔ بیسیکلی مین کان تو امین بارائیڑی جی منکھین اٹھی رھی چھی، اٹھی گام رھی چھے۔ کا ن تو گان جی زندگی الگ ھوی چھی ائین سھرا جی الگ ھویچھی، ھون ایلے کرتئ اوجی سوچ بہ اتری ھوی ھیک گھرھوی ۔ فیملی ھوی اوا فیملی سولی بوسوڑی ھوی۔ ائین آپکی گھران جکو شیا نہ ھی ظاعری بات ھی تو پکی گھر ھی تو بیڈ وغیرہ لائیٹ ھلی، سولر سٹم ھلا ۔یا پارکڈجی ٹھاڑی ھلی، یا تو بالکنی ٹھاوی، ظاعری بات ھی جیکڈن پیسہ بھیڑا کرتے سبھ کجھ کر سگھی۔ این اوس ڈیکھلی جا ں تہ معنی پاسیم آپکے جو عزیز بھیڑی گینی جا ۔ لائیٹری ظاھری گال ہے، منکھاں تو ھیک ڈن تو جاڑی ھے، اج کل میکھان ھبچھ ودئک ھوی چھے، خاص کرتی ھیکی قسماں جی کان تو انسان ۔کا ھی تو پیسہ آوی تو ودیک آتا جا پیسہ خرچ کری کونی منوس پائی کرے چھے۔ پر پئسی ڈئی کان کونی بھلے اوجی گھری بھلی لکھ رپیہ پلا ھوی، تو بی ڈی کان کونی کئی ماٹھ ھئی نہ۔ کئی کا مانجے گھرین ڈس رپیے کونی ھے۔ نکو اوجے کام ھوی نکو ڈجے جی۔ جیکڈھی ڈیلے پتے تو او خش ھتی جائی، کو دھیاڑا ھی نہ لاگے تو جیکڈھن اون پنجا سٹھ ھزار ڈیلا تو او آپکے دکان لگائی۔ بھلی تھوڑی تھوڑی کرتی پیسی ڈئو، بھلے سو، سو کرتے ڈی، اترتے تو جائی، معنی او خش تو ھتی، جائی دنیا مین زندگی گزاری جیڑا تو ھتی جائی ۔جکو ھا پرائیڑی سوچ ھے، اوا ختم کرتے جکو پوٹھ طبقی جی میکھن اوان اگتے گئتے آوئین ۔ مین سوچلے تو جکو اوڈ کمیونٹی ھے۔ ھا پوٹھے ھئ ۔ائین پڑائی جی باریم روزگاری جی باریم ۔ یان بگوان جی طرفون ھیک پاوڑا این مزدوری ڈنوڑی ھے مزدوری کڈھن لاگے تو کڈھن کونی ۔ مین مزدوری کرآوی تو ڈو کلو آٹی گیتی آوی اھڑا ھالت ھےکٹھے کونے بچلے تو کھائے نتو ساکھڑی کھئے نتو ٹانران کھڑاتی نوتے رئ ۔ ھا مانجا زاتے زندگی جا ڈوکھیڑو ھی ، لاگلے تو کھائی مین میکھان سے ملتے آلا ھین ، ھا مان جا آنکھے ڈوکھڑا ھے کا تو سروعام ھاری ھتے پچھ پلاٹام آلے سب اڑ پرھوڑی نکو آپ پھڑلے نکو ٹابرین پھڑالی ، اسکولی جی مونھن ڈیکھلے معنی پلاٹ ھے تو سب کجھ ھے، سجے اوڈی سجے پلاٹی مانگے کر چھعلی جکو اود جا او پلاٹ پلا گئیے ۔ سجے بھڑی ھلی تو سجان تو مزدوری تو کو ملے ،کو گاڈی جی مزدوری کرئ پلا ، کو تگھاری جو ، کو ریڑی دکے پلا ، کو تو پوٹھے آلے بنیا کرون سروع کرلیا ۔ کو گائین ھے سب دکان کھولون تو کام تو کنی ھلے کجھ ان تو شھرا سامین جاڑ پڑی یا اڑی اسکول کھولے اوم ان پھڑھئ لگائوی جو چوکیدار یا پٹیوالے

ھیک سیدی سامان جے دکان ھی ائین کڈھن بہ بند ھوڑاڑن کو ھی ، ایئن جٹے بہ کھول تو سٹھے ھلے۔ منکھین سامان گئون آوی اوس پچھے، ڈجی ھی گاڈیا جی دکان اون بہ جام ھلے کا آج کل گاڈیا جام خراب ھوی چھے مستریبے جے دکان ھوی سٹھے ھلے ھیک ڈو مذدور لگائوڑی اللہ سائین جی مھربانی س سٹھی مذدوری ملی۔ ۔ اون کھولتی ڈی پچھے اوجا نصیب ھی ۔ بگوان تاجی روزی ڈئی لائیٹری جی تون فارم بھرا چھوڑ بگوان تانجی کھول چھوڑی ۔ کو لائیٹریا کوڑیا ھوی چھی لازمی تو کونی سب کوڑیا ھوی کجھ سچیا بہ ھوی چھئ جڈ کھلے چھے تو راتیم امیر ھنی جائی چھے کو ایڑی میکھین ھے جکو لائئٹر کھلی چھے تو اون ملک چھوڑ ڑینی جائی مانجے لائیٹری کھلے تو مین تمان بھیڑی گینی جائین چھی۔ کو ایڑی منکھین ھی جکو گھمون جائی چھے۔ جیون ھیک ملک آمریکا ھی اوم ماحول سٹھا ھے ۔ اٹھے کڈھن لائیٹ ھے کڈھن کوئنی پچھے سولر لگاوی چھے۔ جڈ غریبا ٹھ پیسہ ھلا تو آپکی سولر سٹم لگا چھوڑی۔

جترا پیسی ھری اترا تھوڑا ھی جیکڈھن کان ھزار رپیی مللی ھی تو او سوچی تے ماٹھ ڈو ھزار ھوی تو سٹگی ھتئ۔ معنی تھوڑی ڈیکھتے گھڑی لاری ناسی چھ تو اون سب کچھ وجائی چھے ۔ جون مان جا زاتی زندگی مین مین ھیکی اسکولی آٹھ ھزار پگار ڈتے پر مین ڈجی اسکولے ٹیسٹ ڈیلے تو منی ڈس ھزار ڈلی کجھ مھینی منی چھو ڑڈیلا ڈو وان ھزارین لے کرتے اسکول چھوڑلے۔ معنی گھڑی لاری نہ ناسا جکو ھی اوم خش ریوا ۔ امچی اوڈ ھتے جکو کویت ملکا مین گلے، این واپس آلئ تو قافئ میکھن جی بھلائی کرلے ۔ مین ایون مدد کرڑ چاوین جام اسکارلاسپا آوی چھے اوم اپلائی کرتے رھی صلا ڈیتی اون بہ اسکالرسپ ڈی چھی ۔ائین اسکالرسپی اون معنی نکرنی جا امچی اعڈ کمیونٹی چھی ۔ اون بھ گان جی منکھین ھتی۔ ائین گان رتی۔ ائین ڈاکٹری کرلی اونڑی ۔ اونڑی اسکالرسپ اپلائی کرلی پچھی کویت نکرتی گلی، اٹھو ڈو سالا کویت ملکا مین کمالی تے پچھے پوٹھی آلی ۔ اٹھی بزنس کھولا ۔ پلس این غریب منکھین جی مدد بی کرلے ۔تہ ھیکی ڈجی جی مدد کرڑ لازمی ھئ۔ چائی اون امیر یا غریب ھو مدد کرتے ری۔ چائی ڈجیا بھی کمیونٹیا رھی چھی ۔ضروری کونی تو آپکی کمیونٹی ھوی۔ سجان جی مدد کری منکھ۔، پاسویم غریب منکھ بیلی ھوی جکو آوی جا واسطا ھوی ۔ اوم کا تو واسطا وڈی چھے اوم بھائیچارا وڈی چھے ، اوس محبتے سئ ھلے ، ایم بھائی چارا ودئ اون معنی مدد کرنڑ کھپی۔ خائین اوان سٹھی راھ ڈکھانڑی کھپی۔ ائین اون جی ٹابراین خاص کرتی ھارئ تبکی جی ہوی ۔ سجی زندگی تمی تو ٹھکا کو اچالا ھاڑیپی کرنی جا آپنڑی ابی ڈاڈی کرلی ھمین تمین آپکی سوچ چئنج کرا تو تمچے فئملے آفی چینج ھتی جئی تمین سوچ نہ چینج کرا تو تمچی فیملی کیون چئیج ھئی۔